साइकिलका विभिन्न भागुन्मा सब है पैल्ली तैको संरचनाको भाग भयो, जेलाई हामले फ्रेम भुण्णु, तसोई साइकिललाइ दायाँ बायाँ घुमुनाकी लेखा तैली हुन्या ह्यान्डल, ह्यान्डल बार भुण्णान तु भयो, तसोई पाङ्ग्रा, जो चाँही टायरवाला हुनान, घुम्दान आगाडी पुग्गान, तसोई प्याडल भयो, साइकिललाइ खुट्टाले घुमुन्या भाग भयो तो चाहि, तैको लै प्रयोग हुन्या भयो, तसोई चेन भयो, साइकिलमा चेन हुन्छ, तैले आगडि लै पछाडिको लै चक्का घुमुन सहयोग गरुन्छ, गियर भयो, गियर त सबै साइकिलमा नाइँ हुनो, आधुनिक मा गेयर प्रणालि लै हुन्छ, औरमाइ त खास नाइँ हुनो, हेरिग्या कि भयो गेयर लै साइकिलको भाग भयो, तसोई ब्रेक भयो, समस्या पडुञ्ज्या रोक्दाकी लेखा ब्रेक को प्रयोग हुन्या भयो, बस्साकी लेखा सिट प्रयोग हुन्या भयो र तसोई खाल्टा खुल्टी आइग्याबती तै बठे बच्चाकी लेखा, तैलाइ सहज बनुनाकी लेखा सस्पेन्सन लै प्रयोग गरिन्छ।